Ho dimiyan a jara ba nicoza yi'a mu <hesitation> ba nicoza ma ba maya nicoza ba co ya ma'o mina elɛktirisite na aba so bepɛ yawe a wa'a wese a we wese mɛ sisan nicoza elektirisite yi mana ba se to ba bepɛ yara don mu si yi mimini to bewobe nɛ a ca ho elektirisite na o tawɛ a'o a yɛrɛma mu ma benɛ bɛ ca ho elektirisite yirawe a'o ji si